E’u puruna agonana isai emai roa; va ai. nana mai e’umoni aonanai e’u puru bab ago nana emai roa’va a’anana e’u urana a’anana. ra’u da irai gaga a’aeddi e’u puru na ago nana ama va nonoa. E’u puru na ago nana vava nonoa gereanana mai e’u moni. e’u urada abudada va gana rida. ama gana. ama gana ama betdei aka roa’va a’anana abuda a’a. abuda a’a iagana maii edam oni kamdada gegana, ge betdei roa’va anudada ama gana nida. ama gana noku ai. ema mai e’u moni aonanai a’nanana a’va’va banh da rua ekoi ama abidea. ema veo a’anana ai ama vo ama gana. nana e’u urana gaga betdei da va selebretinda a’anana ia pasifik ailen da ao dadai, at least a’anana ora saonava a’adada goaega da, isada kam ailen na egenana ka ama isa nia ana ama betdei. Tonga and samoa a’adina avasaona ve. ama gana a’anana noku ai. E’u family da ama abida ama gana, e’u bese da, bese. bese kapea’u da. rara uda ama abidia ima gana. ima gana. inoku. ema na moni gaga na kau’una at least a’’anana. asinai ima gana e, parai parai misi ai ima gana e ko a’ana da gava. at least ima gana noku ai tonga e samoa ai ima nae do noku ai. ailen naka. ailen naka nonoana ka ima isaniannoku ai a’anana imma mia roa. ima mia. a’a e’u puru na agonana a’anana ima ra’au ai mia noku same time da nana sibou ama ra’au, a’a kauda boudada aganainidia. abia agana ai nida a’adada boudadi gema ra’au badina abuda a’adina a’a dada da geisanida roa’va noku ai ama abida amaganai inida a’anana gema ra’au badinana aiabuda a’adina a’adada ai gema isa nida noku ai gem amia. ko mana ema mai e’u moni aonanai betdei naka ama selebreitina vaka a’anana e’u puru na ago nana va abia. va raau aina vaka a’anana a’a abuda. Abuda a’a nonoa da da ama gama nida. ema mai e;u at least oraona ve kauda da inau a’anana ai e’u monis na ena. bese kapeana da. e’u fada ena, bese kapeanada a’adada ama invaitini rida, mai a’a e’u uramae da uanua nai i babaga boubou urame da iva’au boubou urame dada a’adada ama vaonoda ama sia umai. vumai i’sa gana. e’u puru na agonana isa ganuna. noku ai ima gana roa a’anana, ima gana a’anana ai boroma da aomai seven e a’adiina. boroma da seven e a’aadina noku ai bend ia bemd ia PNG na a’adina a’adada a’a feimes da da at least faiv e six noku ama vaonida ka teti. ka teti minits vonobo’o, vo gae gae vo pefom a’anana at least teti minits. teti minits a’a bend da feimes dada noama abida oraonava e oldis da mai ia, iagana maka maka dada boubou dadai ama kore kapea mix. Kauda boudada gema ra’au. Boogina anana ema. si’boogina. boogina abunana ama abia a’anana ema komea. open spies nai ka abia abia. Sikiriti da a’anana tait. oragaona va, sikiriti da ama abida a’anana polise da ama vaonida ia kona i’inana vu onaura, da kona a’anana vu onara. Kaina ororo da kauda veo. Gn ema kaina ororo. onina a’anana ai kerere, ai streit eda abio a’anana ai eda lokanio o a’adina. Emai mari e’u moni betdei na ama selebreitin voa amaka a’anana, boroma da seven e a’aedina ama gava nida noku ai at least a’a seven aonanai a’anana badinana ai ana’u na kaiva nada. Iada evo dadai a’anana kaudada seven. A’ae’u ganuna, aua’una ena bese kapeana da boudadai ama abida amai roa a’amana ama vaonida. nana e’u puruna agonana ko boroma a’abida, gaigai ema, emui ganu da uabi umai aiva, frends da e a’ae edi, uabi da umai anida va e, sinae kapea mui ca. unintelligent